एक समाज के आकार देवे में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होले शिक्षा कउनो भी समाज का नींव रखे में अहम होले। ऊ समाज का भविष्य पुरी तरीके से शिक्षा पर ही निर्भर करेला, शिक्षा ऊ समाज के सही, गलत, उचित और अनुचित का ज्ञान देवे में भूमिका निभावेले। शिक्षा एक अइसन औजार हवे जौन से कि मानवता आपन विकास कई सकेले और अपने और दूसरन खातिर भलाई का काम कई सकेले।